بص هو أنت لازم تقدم في كذا شركة ولازم تروح تعمل انترڤيوز كتير عشان على الأقل أنت لو متقبلتش فا أنت بتاخد خبرة دايما وكمان ممكن تدور على حد قريبك بيشتغل في مكان له علاقة بالمكان ده يقدر يساعدك أو يوصي عليك.